तन ता जो कुकूर छ वो रोजाना अपनी कसरत ता करि लेंदु, कसरत मा सू स्ट्रेचिंग, हाथ पैर ते हिलोन्दु, दौड़ दू भागदू